الا كنت غنمشي نعيش فجزيرة فالصحرى لمدة عام غناخد معايا الحوايج اللي غيخليوني نعيش بكل اريحية و اول حاجة غناخدها هي الما غناخد الاكل اللي غادي يكفيني العام كامل و غادي ناخد الاشخاص اللي كنيغيهم بزاف و غادي ناخد اللباس اللي غادي يكفيني و غادي ناخد الهاتف باش نبقى ديما على اطلاع على العالم